Ein <hesitation> agbetɔ va anyigba dzia, <hesitation> ele eme tutututu be ya ɖɔlina agbe, nye ŋtɔa meva yi benin kpɔ, megblɔe fia, anh ehiã be, ɖeviwo le dɔ kpla egbea, etsɔa woava yi ɖo dɔwɔfe ɖe dzu bu me, woa ɖɔli agbenɔnɔ, akpla dzu ma me ba gbenɔnɔ, ke wo vayi ɖɔli dzu wã mea wo va yi dze dzu wã mea, woa gba va yi nɔ wɔ nu buwo le fima. Egbea ehiã be nye ŋtɔ matem dzo, ayi ɖe aneho egbe abe maxɔ va yi ɖɔli agbenɔnɔ viɖe. Yea va eme be, me da agble kaka ƒe wu nu, nye me le kpɔ ŋɖekeo. Nuku ka medo? Me do bli nye mekpɔ ŋɖe le eme o, eƒe yi ava, mabe mado mɔlu, ma be mado mɔlu faa. Ya va eme be ƒe asu, ma gblɔ be o be, ama be dɔ kpo ma wɔ, fetri be dɔ kpo mawɔ. Maɖɔli agbenɔnɔ, ma to ŋɖe me adze ŋɖe me bɔbɔe ɖe loo